Ehh kulu umuhimu wa kumsa kumuntu pano wamlola ikupeli kuukulizisha kwamba umuntu wi ali ni tabia zipe au imbovu, mfano kulila fiki wane umui wasaka wasaka chidada wino ya manyine nena umuishimu kati kukumanya nanae umuishimu ama muntu ama muntumili picha yakwe nayematu tumi picha yakwe baada ya- baada yapapo mdaa mfupui ama mnena aize kuu amsake lakini katika tamaduni itu soyemwi asa ningo ukum kuye kumsakumuntu kabla utata kawa mlola lazima muyu kamlole ndu msake na utangu tawalima mali utata kaw uatata kawa mlolu muntu vinoli lazima ummlu mlo lumuntu ndutwa walimali ko ivibaya sana uku msako muntu tata kwa umlo- umlole na kulu umuhimu wa kuum saku muntu ndi mlola ndiwa ndutata kumlole inga kule tela matatizo yena yanga kuleteli shida katika yako.